ترکیٖبَس منٛز ہٮ۪کَن چیٖزَن ہُنٛد تعداد بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ مُختٔلِ ضروٗری چیٖز کینٛہہ ضروٗری چیٖز یِم اتھس منٛز آسٕنۍ چھِ تِمَن منٛز چھِ نوٗن، مَرٕژ، زیتون تیٖل، سبزی ہُنٛد تیل، پرٛٮ۪تھ مقصدُک آٹا، تہٕ دانہ دار کھنٛڈ، مرچی تہٕ باقی شٲمِل۔